Ningira ekwe ekikwetengyesa, n'okumanya omuntu emi- emicwarize ye, oka- okamanya ayakuruga oku baabiire nibacwaza, yeah na n'emikorere yeeye na n'ediini ezi bakushoma, ningira niryeryo.